<hesitation> Fomba fandehanany sambo eny ambony rano ah, ny sambo moa zany mizara roa misy an'le le aty ambany ah natokana hoan'ny eny ambony rano ah, de misy ah ny efitra aty ambony fitondrana entana <noise> de amin'ilay efitra aty ambany io ah no misy motera ao anatin'ilay rano ao de ahodikodin'iny motera iny ah amin'ny alalan'le rano de m-mitsingevana ilay sambo de sady mandeha.